Ochilgan pomidor sousini muzlatkichda <hesitation> besh kundan yetti kungacha saqlashingiz mumkin. <noise> Lekin <hesitation> har foydalanishdan oldin uning xidini va rangini <hesitation> tekshirish yaxshi fikr deb o'ylayman.